Bula lima ia hataholi la paken neu lala'ok, boema hataholu a lalelak nai bula lima tanggal esa so na hataholi la lanade fai tukang internasional.